Sai nen, mi dë dus ades n'a mangiu menu però a i sarà a i sarà sicürament ën sistema, mi lu cunosu nen, però n'ai nen idea